אַנָא כַּנְפַדֵּל תְּקוּן עַנְדִי אֶלְקֻדְרַה נְדַאוִי אִי מֻרַד, חֵית הָאדִי כַּתְחַלְּינִי נְעַוֵּן בְּזַאף דִּיַאל נַאס וְנְחַסֵּן חַיַאתְהוּם בִּטְרִיקַה חַקִיקִיָּה אוֹ אֶסְתִידַאמָה, בֵּנְמְבַּרָא אֶלְתַּחְכּוּם פִּאלְעֻקוּל דִּיַאל אֶלְאַחְרִין יְקְדַּר יְאַתְּר סֶלְבִּיַאנִיָּה עַל חֲרִיַּת אֶלְאִרַאדָה.